Wendyee nnom na nnda̱a̱ na cwiluii naquiiꞌ tsjoomwaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwa na nñequiuuꞌ tsꞌaⁿ ta̱jndyoo ntsioꞌ ndoꞌ mati cwiñequiooꞌ nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ mati cwiñequiooꞌ nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ mati jndye nnꞌaⁿ coꞌooleinom chaꞌ na nnteijndeiinaꞌ joona chiuuwaa na tandoꞌna naquiiꞌ na chaꞌtso ꞌnaⁿmeiiⁿñe na jndyeti nnꞌaⁿ na cwilꞌa joonaꞌ joꞌ yonom mati ñꞌeeⁿꞌ yolcu cwilꞌa na cwiñequiooꞌ ndoꞌ cwilweinom mati yocanchꞌu cwilꞌana cwii cwii nnom na cwiñequiooꞌna ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ. ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ yolcu nchꞌu ndoꞌ yonom yonchꞌu mati cwiñenquiooꞌna joonaꞌ ñꞌeⁿꞌ joona cwiñequiooꞌna joonaꞌ naquiiꞌ tsjoom yuu na cwicꞌeeⁿna cwilꞌana ntmaaⁿꞌ na cwiñequiooꞌna ndoꞌ ñꞌeeⁿꞌndye joonaꞌ jeꞌ cwiñequiooꞌnanaꞌ wꞌaa scwela yuu na joona cwiꞌoona na cwitmo̱o̱ⁿ meistro nda̱a̱na.